फिलिपिन्सोत् त्रोपिचल् च्लिमते होइ, त्रोपिचल् च्लिमते मने कि होइ, तत् गरमु थके अरो बेसि बग् निमोसो हि थके एक् बसो। मने बसो रेतु काने अरु त बेसि बग् द्र्य् सेअसोन् होइ, जुन्तो देचेम्बेर् उप मले एके होइ, अरु रैन्य् सेअसोनु होइ। जुन्तो जुने उप नोवेम्बेर् एके होइ तरु सेतु, तद् कि होइ, मने फिलिपिन्सोत् बहुत् त्य्फून्स् है, हेतु त्य्फून्स् है, तुम्हे हेरि कि कोइ। अपुन जुल्य् तो ओच्तोबेर् मद बहुत् त्य्फून्स् है कौन् फिलिपिन्सोत् उसोत् पचिफिच् उसन् असे, पचिफिच् उसन् उप त्य्फून् विलग् बेसि है। अरु तद् तेम्पेरतुरे मोरे मोरे ते बीस पाँच देग्री प तीस पाँच देग्री लेकेर् थके अरु हेतु चोअस्तल् अरेअ होइ न, एकने खगर जुन्तो हव होइ हेतु अहे। दिनर् खगर पने इतो गरम् होइ, दिनर् गरम् पने अहे, अरु जति खगर पने इतो थन्द होइ जै, एकने थन्द हव है त सब् किनि सैकेने अमे एतो कमो परो जे। फिलिपिन्सोत् रोत् बेसि होइ, अरु थन्द बहुत् त बोरोकोन् होइ, अरु मने त वतेर् तो छन्गे होइ थगेरे, एतो कबन् वरे जे केहे केते अनेक होइ। केन्तो इमन् बेसि गरमु न होइ, इमन् बेसि रोदु न होइ, इमन् बेसि थन्द होइ न होइ, इमन् बेसि बोरोकोन् होइ निगे थ।